Vo rovopa voki uva koropaiovera auero rutu vatatopo paioveira. aura utu purapaio vera opoo paupaiovera, auera rutu raita ro opooto ora eakera rutu oara vata topo paioveira, uvare tarai paiovera oisia eakeaia vakeeravere, oia tarai paio veira, oaia kovopaio vera auero rutu oaraua rutu vatatopopaioveira, eakeara rutu, oara vatatopo paiovera oisiora evara auepape oisira uaravu rutu auepoiovera vo kovoara oisira vearo vira koetapape varao kovoara, osia koetapape vearovira vore vatatopopaoro aue ovokiaia varaiovere uere evara vatatopopaioveira vara o kovoa ravi auero rutu eakera rutu orara vatatopoaio veira, uvare tarai paio veira oisio vuta uriopa oisio ra evo vutaia varaiovere oapa vatatopoiovere ekaeravi rutu oara rutu vatatopopaiovera uvare aue para evara. Varao vori oara vatatopopaiovera evoa takai pavoki evaia, uvare tarai paioveira oisi vaketepa voki uriopere ra oaiava eva ravi rutu vatatopo paiovera auero rutu eakere ruto oisiora ora tauva paio ra evaravi rutu vatatopoparo, kovo eakera vi rutu evovataia vao tarai pavoki ia evara ratatopopaioveira oisira vearo vira koetapape evara aioara vi oaiaa vearopie vira kuvo paroveira vaoia taraipa voki, oaiava oaravu rutu vatatopo paio veira oravu rutu. Ra vara vila eakevavi oupaio aurovi tuparai eva oaia evo vokia vatatopopaioveira vorogapara oisora, evara oupaio uvare taraipau oisio <hesitation> vori pa uruia egei, veapaso evaraia rigorugo paioveira vara vara paoro.